Mopeti ara ndaye mopeti robo ˂Hesitation˃ ovae mbae kirai ipiatiti oyemongueta vaera jaema jei iyeipe mbae jekopegua ko jae oyeapo jukurei jare maera ko jukurei jae ouva jaema jae omoyemongueta.